Fog waa ylaa, fog waa yil kpang geuke oo bid dii iraa, koo tooraa, baan mu nyi geun beh fogwaa yil di gong, fogwaa yill biraa, wogu oo gong, maafogwaa yil ah rii yinaa, liri oo beuraa woreu tu ruu rii, maa kan in kuraa, kud maa ben jeh kap, ya maa kan sugaa, maa wol deuna laa ruu, mu deu wolaa rii dob ruu, maa ko mu rii fodwaa yill dii inaa, in mu bei kan gu, aah wola rii don yi gu, ya maa keudn taa, mu keurii geu, mau geuhnaa, beuno geu mu gab ya nwui geu, ya ma taa siinaa, aah maa wogu maan gong di kenan, baan aah maan wogu man gong di ko, maa taa kpan yebbeud saa naaa, geu wogu in beuraa re, ya ma taa wuna, gog deu turuu koo, maa gog lella maa gog wunaa, oo koo wogu oo rii gong. geuh mu bei geu aah kiin wogu oo rii koo, beu yai llin beh geuma taah fogwaa yilaa maa naa, maa wogu keud taa wora yilu, baan mu yi aah geun be sen ko, aah maa geunaa, keu koraa, ko geu koraa rii ko oo keum geu walkeyaa Yedda nassaraa bah rii, ya maa kod sugaa, mu sug koreu geu mu deu wolaa, maa wola deu naa ma kod keuraa, mu keud kora mu gab koraa dob ya pup-pup-pup! Pa seng ya, keu yedda beuno geu mu gab ya mu keud fogwa yil geu, beuraa wun daidai keu kod dii, ya ma taa fogwaa yill inaa, kod ko beun dii laaruu, maa fogwaa yial yan ina, oo ko ya man suga beuno geu mu gab ya, kod geu dob woya zong aah ma beu wall geu kod dii yaa, suk ya ma fogwaa yil ko keuraa, sug ya mu keud fogwaa yil wa geu, ya mataa wol deunaa, ii geumu ii rii kpankoo aah amu wal dii geu, ma kil wa rii wun senaa, ma wogu van beura paa naa, ya mataa kora rii keuraa, ya mu keud kori geu, ya maa taa kora rii keuraa, ya mu wal beu ya, dob dai wuna. keu wogu van beud taa, mu bed ya beuno geu mu gabya, aah man geun maa walaa ke kud deu taa, geu wogu wol oo taa, oo kum mu geuuw rii, Gaba daya rii, mu gabya beuno geu dobyaa, kod di ko wuya, wogu van buraa ruu woa rii ko lamya, yedda baa liin di kini, ma taa siinaa. baa aa liinaa, mu yi sen ko, <noise> mu pah kod sen ko, maa oo neh geunaa, bangya geu mu wal wogu van beuraa ya tu ruu waraa wolu, keu kill waa taga, geu nyidset beu taa gaa, ya mu wal bu ya, bang ya yadda dai-dai, ina ya da lam wara fog yilu rii, mataa geunaa, ii gu maa geuhn oo ni, kod tu ruu gaa, mu geuh oo ne sen ko, mu geun wal beh keu kod ko, ya ma ta wala keu koraa. yadda dai wun dii lii baa lamke oo iin dii, mu geu oo sen ko, meu ii yerum oo bei nyeun koo, maa nyerum oo gbanha, nyeuereuma rii geu ya maa wad wola rii euga, maa bang nyageu mu bunaa. mu buu nyageui geu, ya maa wad wol leuga, ya maa keud laruu, mu keud wad wolaa dobu geu, mu in fogyil maa. mi in ya, mu sug ya, mu tabba tin, yeb tuu ruu seh, ma taa keuraa, wola ruu, doba-doba-doba. gabya wui ya geu, ya maa yageu keurraa, yageu ko mau paan daidai yadda mau pan daidai yadda mau nyeun sai ya mau in lamke Keuraa woru tu ruu, yadda dai-dai mu ii oo koo mu rii, ma maan geu aah kiini, bang mu sod keu wad wol sen ko, ma wol deuna yerum dii, mu deu yerum harr beunou, maa wol deunaa, mu gab wola rii mu deu aah rii gu, mu sug fogyla rii, maa keud taa wa rii wolu, dobai zogo gu, ya mau wad lema rii leugaa, mu leug-leug mu dou keu yereum di iinin kenna, nbe mu ii ah man gbanha. mu gbaad geu wad wol ga ko, maa wol deuna, sug maa foylaa keuraa, fogyill dobai geu sug ya ma leug ya ma wad wol keurraa, wad lem keud, fogyil yerum ko, mu baa kiin dii, ya mu paa nyageui geu beuno geu yerum nwuu yaa, maa in lamke keurra, aah daia-dai da mu deung aah mu yi lam oo woo rii, maa taam keuraa, mu be mu lam, lqam woo mui geu, beuno gu, bed yaa, ma kan sii naa, keu yeb beura ba kan nyeu naa, kob ban wa naa tebeu geu, baa taa nyeu naa keu yeb brageu aah kiinii.